لا ماهيش جميع سلالات الكلاب ودية على قدم المساواة ، أم يتم تدريبهم وكل شيء بش يوليو كلهم وديين ،أما مش الكل ، خاطر فما سلالات نتاعهم تختلف ، وفيهم برشا معناها لي فيهم شراسة كبيرة والكل ، انما بالتدريبات تاعهم يتم تأطيرهم وتوجيهم ، ويوليو معناتها الشراسة لي فيه يطلعها كان في المواقف نتاع الخطر وكل ، انما في الأوقات العادية يكون يعني هادئ وجيد